<hesitation> Re ohatra zany anao mividy zavatra eny an-tsena anao tokony fantatranao hoe tokony ho zao aloha prix-n'ity de ohatry hoe manono prix izy de tonononao anelanelan'igny zavatra teneniny igny volanao de am'zay izy midina de anao koa miakatra de <hesitation> mifanojo le tianareo hivolagna.